عشان أكون جاهز في الصباح إذا أنا مستعجل يعني اذامستعجل وعايز اطلع طوالي ما اكتر من خمستاشر دقيقة اما اذا ما مستعجل فبأخد ساعه يعني أفطر واتسوك والبس وكده ممكن ساعه لكن اذا مستعجل خمستاشر دقيقة بكون جاهز عشان اتخارج